Lovia hita ao an-dakozia, misy le lovia fihinanam-bary le lovia fisapisaka ireny izany, de misy ah ny vilia jodina fasiana rony ah, de misy ah ny sopera le fasiana vary hitambarana eo ambony latabatra, de misy ah ny vilia kely fasiana laoka na fasiana kopy eo amboniny.